أنا نفضل نكون رياضي مشهور، على أني نكون موسيقي مشهور، علاه؟ لأن أول حاجة الرياضة كمهنة راه الكور تاعك يعود في حالة صحية ممتازة. وثاني حاجة، أنك ت <hesitation> تعود <hesitation> تعود ل-فيها المنافسة و انا نشتي المنافسة، مش كيما انك تكون موسيقي، الموسيقى ماتحتاجش <hesitation> متفيدش <hesitation> العقل متفيدش الكور. وهذي وجهة نظري.